Zah ka mpitôndra avion ke la mandalo anatigna rivotra mahery avion indesiko io, raha volagniko amin'ny pasazy mandeha ko zegny ka raha ty: zah pilôtintsika antsika akeo io mandalo rivotro mahery fô m-miangavy andre zaho mbô <hesitation> amehy tsara sentiranandreo ndraiky tsy hikoroboka fô tsy ela tsika mandalo izy ty fô mety hetsiketsiky ndraiky somary andrendreka tsika ke la mila herin-tsaigna antsika jiaby.